ශීතකරණයේ සීතලම කොටසේ මස් ගබඩා කරන්න පුළුවන්. වාතයට නිරාවරණය වෙන එක වළක්වන්න හොඳට ඔතලා තියන්න ඕනේ. <hesitation> මස් වල යුෂ වෙනත් ආහාර වලට කාන්දු වෙන්නෙ නැති වෙන්න මස් ශීතකරණයේ තබන්න පුළුවන්. මාස ගාණක් මස් කල් තියා ගන්න නම්, බෑග්වල වාතය අයින් කරලා හරියට ඔතලා තියන්න ඕනේ. උයන්න කලින් මස් වලින් නරක සුවඳක් එනවද, මස් දුර්වර්ණ වෙලාද කියලා පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ.